Ama <noise> fruta tu kawau sekgs xkut pus ama laxux, kapunesus, toronja, limon, lima, piña, pus uxla amam laxux pus tse na lhaway xa jugo, na tlaway xa jugo nanuntsa ama toronja ama xa jugo wakan pus para kawau para ja liwana kati makgpekgsti ama min toronja pus xuni wan xla uxa ama tawa toronja ti diabeticos uxa talikgotnun u tse na tatamakaan kgalhwat xastakg chono natawa nuntsa xa tawa xa jugo de toronja tsama diabeticos usupara kawau li- litakta xpresion pius tse xan tsama wa toronja uno xa ama lima natse xla tuno ama xukut pus u ama xukut pus waya xa xa chuchut malakg makania xa ama chuchut ama limon chono malakgsakgsiya makaniya no hielo pus uxa ama kawau no ama no chuchut tu tsa xa fruta waya pus lha- lha- lha kinka lha kinkamixkiyan xa tajatat nanuntsa ama piña sino que xatse xan tsama jaxtanuntsa refresco porque refreso xa pus Pus litatatlakan xla winti lichipa azucar osu para lhuwa tajatat noxan tsama <hesitation> namixkiyan tsama refresco pus- pus uxlakaskinka tsama chi ekinan wakutuna para ki- ki jugo kan pus tse na lhawaya xa toronja x chono ama xa piña cho ama xa laxax ama xa carambola, <hesitation> tse xla ama nanuntsa ama tu lilakgapasya ama xip na natse xla lhawakan xa agua ama xip, chono ama ciruelo na naxkut i sekgs chono ama tu wanikan skgatan na sekgs i naxkut kgama xan tsama natse lhawakan xa agua uxla xa ama xip pus xlitsukut septiembre hasta agosto lakgo chono ama carambola, natse xla.